जू आलू ची अगर हमू त लंबा समय त चलोंण त वेता हमू त ठंडी जगह मा राखण पढ़लू जने की फ्रिज वेगी वेता हम अंधेरी जगह म भी राख सकदा सूखी जगह मा भी राख सकदा ताकि ऊ ख़राब न वो अगर हम गीला म या घाम म राख़ला त आलू जू ची ऊ ख़राब वे जानदू।